Kambeng kak men <noise> ye, untuk ye tau dengan tuan e kak tadi, dengen carek sape bae yang ngenyuk ye makan, ngenyuk ka ngenyuk e asek nyaman kan. Nah men kambeng kak tadi ye la nyaman ngen toboh kan, jadi ye tau ngen sape tuan e, mak mane carek ngitu tuan e <noise> dak ye dak numbur ngen tuan e, nyentuh sapi pulek ye dak dak larai dari kandange, karne kan tuan e kak tadi la ngenyuk ngenyuk reban, ngenyuk makan, ngeyuk tine an, ngeyuk lanang an men yang untuk tine. Jadi ye, ye tau dengan tuan e, oy kak tuanku, karne tiap arai kan toboh ngurus ye tu kan di rebannye tu kan toboh mak rebannye dari ye lom ade dem tu toboh belie entah dari anake, entah ye lah besok, toboh kan ngenyok ye makan, ngenyok toboh ngenyok ye makan dari tob dari ye kecik, kan toboh melie ntah dari ye kecik nian, ntah dari ye lah besok, toboh kan la nyiapkan kandang e, ngepike ngepike disitu toboh ngenyuk makan, toboh ngurus, jadi ye tu tau, oy kak tuanku uji ye, tu la ye pacak pacak tau men toboh kak tuan e dari situ tadi, dari terap carek tubuh ngurus ye, nah dem tu pule sapi ngen kambing ka ye nak nunyuk. Asek sayang e tadi entah ke tuan e, entah ke tine e, entah ke isi umah e, ye dari carek ye <hesitation> dak dak dak dak metik tuan e, dak nginyak tuan e, entah ye dak idak melawan amen dang ditarek model itu kan. Jadi ye nonyok kasih sayang e itu asek cinta ye asek sayang ye tadi dengan carek ye model itu, ye nurut dengan tuan e, amen tuan e dang nak ngitu sawah kan, dang nak merurus sawah, jadi sapi kak tadi nurut nurut bae, nak di ini tarik idunge ye kan, ape nak di di manik ye jadi ye dak dak melawan model itu. Ontok <hesitation> men ye ngenyok dengan betinean e kan tadi kak sek binatang toboh tau lah binatang kak tingkah laku binatang kan pasti men dak birahi, ngelapo itu la lagi, amen ye nak nonyok kasih sayang dengan betine e ye merayu mak mane carek sapi merayu asek ye kan, dak mungkin pulek sapi merayu itu, mungkin mungkin ade carek ye, tapi toboh dak tau mak mane carek ye nak merayu dengen betine e ye kan. Nah itu lah tadi <laughs> mungkin dari carek ye marak betine ye.